ווי אזוי א פייער דיטעקטער- א סמאוק דיטעקטער <hesitation> קען <hesitation> ווייסט ווען ס'איז דא רויעך, ס'איז דא אפאר מינע וועגן ווי אזוי ס'ארבעט, צוויי מינע וועגן, איינע פון די וועגן איז אז ס'האט אזוי ווי א לעקטער <noise> וואס ווען ס'קומען אריין אינעווייניג שטיקלעך פון רויעך ווערט די לעקטער א אנדערע <hesitation> קאליר און דעמאלטס גייט די צינד זיך עס אן.